أكثر حدث ساهم في تكوين حياتي. كان أنتقالي إلي مدينة جديدة للدراسة والعمل. التغيير كان صعب بالبداية لكن تعلمت كيف تكيف مع بيئة جديدة وأتعامل مع التحديات. صراحة هذا الحدث علمني الأستقلالية وأهمية التخطيط للمستقبل من بعده صرت أكثر مرونة والقدرة علي مواجهة المواقف الصعبة.